Derazalarni qanday tozalashga keladigan bo'lsak, dastlab <hesitation> derazalarni yumshoq-a- yumshoq mato bilan <hesitation> birozgina suvlab <hesitation> artib chiqishimiz kerak bo'ladi. Uni ketidan esa yumshoq gazetani-undan keyin esa yumshoq gazetani olib, yaxshilab g'ijimlab yumshoqqina bo'lganidan keyin, oynani <hesitation> o'sha suv bilan artagnimizdan keyin ketini gazeta bilan ham yaxshilab artishimiz kerak bo'ladi. Qarabsizki ,oynalar top-toza.